א שרויפנציער, א סקרודרייווער נוצט מען אויף אריינצודרייען סקרוס, מ'האט א שרויף מען וויל עס לייגן אויף א גוטע פלאץ מיט די הילף פון א סקרודרייוער לייגט מען עס אזוי אריין.